الكورة وكنت انا- انا كنت شاط- شاطر فيها هلبة يعني كنت انا المهاجم بتاع الفريق بتاعي وكانوا من وجتها يقولوا لي الكابتن الكابتن من وجتها انا كنت المهاجم ورقم عشرة متاع الفريق متاعي وحبيت الكورة وبدايت نلعب فيها يعني كل فتره يعني كل اسبوع نلعب نا- انا والولاد متاع الـ- <hesitation> الشارع بتاعنا وكانت ايامات حلوة